Ndlande tendi kuna lardu keyendean ndlamma yindi korowo. Tulla Nasara, tulla toko Šuwa. Tendi yindia coron Šuwa adi wuyi marrawayit kraku ayimia <noise> cuturondea da šuwayi mananei kidaye adin lawu lada Luwuramma da coron graneiwa šuwan. Bundo ma vidiyo wuneiwayi šuwan adiyi juduwo Šuwa da woli marrawayit kiciro fanniyi. Šuwa kuna wuyi fanni takia do? Tiro da <hesitation> mananu. Kammiyi manayi tea da tiro da gayi a la ma kammiyi kuna manayi tea ma salanja ma ayiye ma ma yedi wunimi do. Šuwa kammiyi manayi tea kicinga jirayi. Ti ma lardu <hesitation> ndlam da marrawayit nowudu. Kuna lardá dinaya kuna coron serea ndlammaá kuna wura coron serea tin toko Anglen, adi kuna wura yindia adi da. Ma kuna yammiyi da minde awo nasaran poyemnje guljeina diye tida nowudu marrawayit ayimia awo adi da cukuwo mana kici kici da gullei. Kammiyi manangu tin manayi tea fanun tamia da hayiyi tiyiro fanji, tiyia da hayiyi fanji adi judowo wuyi marrawayit šuwa kraku. Kuna ma malummaá kirini toko <hesitation> filim a la wuniso adi ngaayo wuyi kuna šuwaya krakuwo. šuwayiya njukowo ma tiyia hayiyi kici marrawayit walci awo adi cukuwo wuyi kuna šuwa goni. Wuyi Šuwa jowuro krakuwo.